Cara masak yam cara masak ayam yang benar tuh ya ayam diapain aja deh enak mau digoreng enak di opor enak di woku-woku enak dipepes enak di apain aje pokoknye ayam ajib aje pokoknye ye, cara masaknya yang penting mah sebelum dimasak tuh ya kasih bumbu dulu tuh jeruk jeruk nipis ngilangin bau amisnye nah terus a kasih itu apa namanye, jangan lupa garem kalau masak ayam di rumah anak-anak senangnya cuma digoreng pokoknya ayam goreng doang nah kalau ayam kampung itu enaknya di opor kalau ayam kampung lebaran mahal lagi harganye tuh di opor tuh enak tuh ayam kampung tuh kalau kalau enggak dioper di itu di apa sih namanya apa ya tuh nama itu woku woku ya kan tuh bahasa mane gua juga enggak ngerti gua baru kasih tahu doang sama si nenek tuh kemarin nenek tetangge itu ngasih tahu iwoku yang kita tahu mah biasanya opor doang masalahnya oh di kari kalau biasanya bikin ayam di kari wah paling enak tuh anak-anak doyan banget ayam kari tuh bukan kari india yeh kari ini kari kite bahasa kita sendiri kari india mah enggak enak kari india tuh kentel kalau yang doyan mah enak ajib katenye. Kalau nenek nggak begitu suka karena kekentalan, jadi kalau ayam emang enak diapain aja enak, ya satu lagi tuh ayam zaman sekarang kan banyakan dikentaki gitu ya apalagi jangan jenis-jenis ayam sekarang tuh digeprek lah diapain lah ini yang kayak saya yang didagangin sekarang nih ayam geprek namanye gitu ya nah kalau tergantung pengolahannya sih kalau yang ngolahin ayamnye mau diapain juga pasti enak tuh ayam gitu tambahin sambel deh tapi yang enak memang ayam goreng sambal terasi lalap timun sama pohpohan, wah itu ajib banget dah tempe panas deh <hesitation> ajib banget deh pokoknya tuh ntar deh kapan-kapan gitu makan <hesitation> mi disono buat penutupan kita tawakufan bikin ayam goreng tempe sambel terasi wah sudah mantap dah ajib dah.